Lu tempu nta lu Messicu cancia assai a secunnu di l’altizza e di la regiuni. Li zoni custieri hannu ‘n clima trupicali: caudu e umidu tuttu l’annu cu li pioggi tra giugnu e ottobri. Città di lu Messicu godi di ‘n clima chiù timpiratu, cu jurnati timpirati e notti frischi.